Mi buran yidugo mi wata sarla petel ngam mi yara hendu. mi duhan sarla mai mi vurta mi wancha ha wuro ngam mi heba mi nana hendu bandu am fesa masin. sarla manga do wata am mi nana guldum mi sakla den bo mi fesata Sam amma sarla petel beldum watugo masin.